اختار ان انا يكون عندى قدرة للتحكم فى احلامى ,لان انا مالش علاقة بالاخرين ,انا احب ان انا اتحكم فى احلامى انا ,لان انا - لو عندى قدرة ان انا اتحكم فى احلامى واقدر اشوف اللى انا عايزاه, ان انا, احقق اللى انا -انا بحبه دا بالنسبالى اللى انا احب اختاره